Ĵãvie, févrie, mars, avril, me, ĵuẽ, ĵúye, út, sektãb, oktovr, novãb, desãbr.

Kuŝẽkoġuine kuseḃoko níġuŝẽġuriga: ĵãvie, févrie, mars, avril, me, ĵuẽ, ĵúye, út, sektãb, oktovr, novãb, desãbr. Momiinibulobo kuġuŝeŋ kíġi? Imelo níĵãvie bee févrie íi mineɭo kaḃã- kaḃambulos, eŝe eḃale, muḃay ee- moneemeźaḃulos muimii néḃe mími óliyo, íhĩŝamaŝohe buloo buḃami neleźaġazim níkaere kúxuġaɭelo káźaġaḃe bulobo kaźaġara to eŝe ãkor. Menã áa- íi, áa- moini ihĩĩhi. Éñaḃeḃaan sihĩĩ, nífevrie muśe numuininimars, ihinireŋ. Íhimiñahuyeḃaan, teomitiaḃaan mars boo ĵuẽ, bundaku. Íi nézinibuḃuree bundaku kaźonen mobiḃahuġen buñamerae muñamehuġenźa. Móhutoro, áa- niĵuẽ, níĵuye, bee út moinii ehuġen, niġahuġen, niġaya baluŋo hinum, niġaloos, niġayaġuṗi, niġayaġukanźa, niġayaaa bazaġira, á- á- mímbuduy niġalodo kaɭo fófieb morelĩka. Móhuyeḃatiri út nisetãb, muiniburiame, omooġo noini buriame eyaa, oñamuṗe nósuḃen. Wáñalo- áa- módepi áa- éñalo de út waraya oktovr, buriame, buloburiame. Oktovr meḃaeḃaan numuɭie kaḃambuloos. Kaḃambulonumuxumuini de- éé- kamiini éé- novãb nidesãb muimikakiel épies, bayu, kaa- miiayami síloo ka- kakiẽhe. Añahedia aźaḃanna, numuxumuhunew níĵãvie kaxuġaźa kaa- ka- kahunamo bulobo mónuḃulemelile